kɨvɨ kɨvɨ loñi martye ñerku fueve viañi sauru ndominku tandɨ'ɨ kɨvɨ van tyi kɨvɨ loñi tyi satyiñu‑ndi nu kichi‑ndi ve'e ñu'un kɨvɨ ndominku ta loñi tyi cha'andi chasatyiñu‑ndi tu ka ucha nu ña'a cha'an‑ndi chasatyiñu‑ndi ta kichi kasɨ iñi‑ndi tu ka uchi suñi nu ña'a ta chanu'u tuku‑ndi tu ka uchi iin chachi‑ndi iin ora ta chanu'un‑ndi ta saka‑ndi cementu nu karu tyi chindyaka‑ndi ityi tyoñuu kɨvɨ cha'an‑ndi ityi tyoñuu ityi skuii ityi chukun ityi yuku ya'a ityi ndu'va <noise> tandɨ'ɨ ityi chindyaka‑ndi <hesitation> nu chikan ñiyɨvɨ nu cementu jan iku varia jan iku tandɨ'ɨ takuan nuu ta cha'an‑ndi iyo kɨvɨ ñakichi kasɨ‑iñi‑ndi nu ña'a loko tyi ñatu tyempu chii‑ndi iyo kɨvɨ kii‑ndi ndya ka uchi iin a ndya ka uchi uu kichi‑ndi nacha‑ndi ve'e‑ndi chasɨ‑iñi‑ndi ndɨ'ɨ van ta kuanu'un tuku‑ndi nu tyiñu ta kaña‑ndi tukuu ka u'un a ka u'un sava nu tyiñu. <noise> Nacha‑ndi ve'e‑ndi statu‑ndi tuku nuu oko u'un minutu ta ki'in‑ndi kueta‑ndi ta chikutyi‑ndi yuvi tyi va'a vichin iyo ndutya yuvi ta nachaa‑ndi ve'e‑ndi ta icha'vi kicha'a‑ndi ka'vi‑ndi nuu versikulu biblia ve'e‑ndi ta ndɨ'ɨ van ta sa'a‑ndi minu oracion cha kuenda ndyoo ve'e‑ndi lugar maa‑ndi ta kundyaa va'a‑ndi chi'in chi'in tu'un xiñi‑ndi nu natu'in chi'in ma'i chi'in ta'in naku kuasa'a‑ke kachi‑ndi cha kuu ityaan ta ka'an‑ke tyi ñachito‑ke ka'an‑ke tyi <hesitation> matya satake ka'an‑ke ta ka'an mai tyi <hesitation> kuu ku've iin lo'o xu'un ta kusata maun nuu ndɨvɨ ta sa'un nuu sopa ndɨvɨ kachio katyi chii‑ke nuu ta va'a katyi‑ke nuu <hesitation> tuvi tuku maa inka kɨvɨ kɨvɨ martye van cha'an tuku mai cha ndukuite tu ka ka u'un sava ta chikutyi nu ña'a tyayɨɨ yuvi ndɨ'ɨ van ta nukundya <hesitation> cha chayɨ'ɨ iñi nu tyiñu tyi kusatyiñi. Tandɨ'ɨ kɨvɨ satyiñi ndɨka iñu kɨvɨ satyiñi ta <hesitation> mañi ma tyiñu chindyaka cementu‑ñi ndyaa‑ndi tyi tyiñu ndyukuan sa'a‑ndi tandɨ'ɨ kɨvɨ ta iyo kɨvɨ tuku <hesitation> ñatu loko tuku tyiñu cementu ta <hesitation> cha‑sa'a tuku‑ndi cha‑sa'a chatyindyei chii ñɨvɨ sa'a pastel ilo'o tyindyei chi'in‑chi suva'a‑ndi pastel ndɨ'ɨ van ta chika kɨvɨ chika kɨvɨ kua'an‑chi nu chika ora ta <hesitation> ka'an patron tyi va'a‑ñi sa'a sa'i ka'an‑ra tyi ñachindyai ve'e ka'an‑ra tyi natyindyei chi'in‑chi tyi ndɨ'ɨ‑chi ñɨvɨ kuta'an chi'in‑chi ka'an‑ra nu ta <hesitation> va'a kuñi tuki ka'an‑chi takuan tyi tyindyee ta'an maa‑ndi sta'an‑ndi chi'i‑ndi katyi mao tu'un mao tye'en ñuu ya nu ta ka'an‑ra tyi tu takuan ña ña'ñi sa'i chi'in ñañi ta nuku'in ve'e‑ra tyi iyo kua'a xan tyiñu ka'an‑ra nuu ta <hesitation> kɨvɨ iyo kɨvɨ ñakuchaa‑ra sa'a‑ra pastel tyi xiko tuku‑ra ndo'o xiko‑ra poste ta cha‑sa'a‑chi poste yɨ ka'nu ta sa'a‑chi ndo'o ityi nuyuku nu ta yukuan. Chatyindye ma inka musu‑ra chi'in‑ra tyi <hesitation> yɨ'ɨ tuku ma musu‑ra satyiñu tyiñu takuan ta yu'u tyi ma tyiñu pastel yukuan‑ñi tyindyei lo'o chi'in‑chi ta'vi ndɨ́vɨ sakuichin ndɨ́vɨ cha'an sɨɨn ndɨ́vɨ kuan chi'in ndɨ́vɨ kuichin nuu ta ndɨ'ɨ van ta kua'an tuku mai chi'in chi'in patron tuku mai nu satyiñi chi'in cementu nu ta kua'an‑ndi sɨva'a‑ndi ndo'o tuku iyo kɨvɨ naku'va‑ndi chika'an‑chi nu kuu nu yɨ'ɨ cementu tyi kua'a xan ñu'ma tavi ta suñi maa ñu'ma cementu kuu tyi iyo ku'va ndata cementu ta kuu ñu'ma tichi ve'e nuu ta iyo kɨvɨ sanduvii‑ndi tɨndɨ'ɨ van tyi yɨ'ɨ tya'ma cha cha‑yɨ'ɨ xiñi ve'e tandɨ'ɨ ta sanduvii‑ndi tandɨ'ɨ van nuu ta ndɨ'ɨ van ta kua'an tuku‑ndi kua kuandyaka‑ndi cementu van cha kuu cha kuu inka kɨvɨ kɨvɨ ñerku nuu ndɨ'ɨ kɨvɨ ñerku van ta ka'in chii chiken ta'vi chii patron tyi nu va'a ku'va tava‑ra chii ku'va van tyi kichi chika'an‑chi serviciu i'ya ve'e ñu'un kɨvɨ kɨvɨ ñerku van tuku ka u'un ka ka u'un chai ndye'e ta kicha'a maa serviciu tuku ka iñu ndɨ'ɨ tuku serviciu ka ucha ka ucha sava takuan ku'a ta. Chanu'un tuki nu ta nachai ndya ve'e ta statu tuki lo'o ku'va ta kua'an tuki yuvi kuakutyi lo'o ku'a ta yukuan‑ñi ta ndya tuki iyo ku'a <hesitation> nakatye chuve'e na nuku'e tɨndɨ'ɨ <hesitation> ilu van sando kɨtɨ xan xundu'va takuan sik xiñi ve'e nu ta nuku've ve'e nakatyi maa‑yo ta takuan‑ñi sa'i ta chika tuku kua'a kuu kaa ɨɨn ka ɨɨn sava ka ɨɨn sava ka uchi nuu kua takuan ta kicha' kixi nuu ta kɨvɨ ñer kɨvɨ fueve kɨvɨ fueve suñi takuan ta suñi cha sa'i sa'i tɨndɨ'ɨ kɨvɨ nuu ña'a tuku ka u'un ka iñu ka ka u'un sava kɨ'ɨn yachin ta chakutyi yuvi ta kua'an tuki nuu tyɨñu chai nuu kuu <hesitation> nu kuu ve'e‑chi yukuan ta natɨ'vɨ tuve'e nandɨ'ɨ maa sanduvii lo'o chuve'e‑chi <hesitation> tyi kuaxan tuku mi'in iyo tuku ityi chuve'e‑chi takuan ta naku've nuu ta tyi nuu nduva'a koo nuu nduvii koo ve'e‑chi nuu ta takuan ndyaa tuki ta cha'in nuu kuu nuu yɨ'ɨ cementu‑chi. Cha kuaꞌa chikan kuaꞌa ñiyɨvɨ chikan cementu ityi nduꞌva chiña ityi yuku yaꞌa jiña ityi xiñiyuꞌva ityi ityi yuu koo ityi tyiñuu chukun skui siuꞌma tandɨꞌɨ ityi chika‑chi tɨndɨꞌɨ ndityiñu takuan cementu takuan cementu takuan ta varia ta ss chaꞌin nuu satyiñi chiꞌin‑chi chika kui chiꞌin‑chi ñandyaa taxin tandɨꞌɨ kɨvɨ tyi satyiñi tandɨꞌɨ kɨvɨ ta <hesitation> iyo kɨvɨ tyi ña chaꞌan iñi kuꞌin kusatyiñi sutyi chaꞌin tyi <hesitation> ñavaꞌa kuñi tuki nuun kundyai veꞌe tyi ñakuꞌi ña ña ñaꞌñi taꞌin nuu iyo vaꞌi naa kee maa‑yo ta ñavaꞌa saꞌi tyi ndoi kuñi ndoi veꞌe ta ña ñaꞌñi taꞌin ña kuꞌi ta chaꞌan maain chasatyiñi vaꞌa‑ka tyi kusɨɨ tuki satyi vaꞌa‑ka tyi kusɨɨ tuki saty sku kusɨɨ iñi satyiñi chiꞌin‑chi tyi chika kuu‑ndi takuan chindyaka‑ndi cementu nuu ta tuꞌun ndɨtyiñu chachi‑yo iyo kɨvɨ chachi‑ndi yuva iyo kɨvɨ chachi‑ndi sopa iyo kɨvɨ chachi‑ndi arroz iyo kɨvɨ chain‑ndi quesu iyo kɨvɨ chein‑ndi xita yaꞌa‑ñi. Iyo kɨvɨ chee‑ndi yaa yaꞌa yaꞌa itaxin‑ñi chiꞌin xita <hesitation> ta takuan chee‑ndi <hesitation> tandɨꞌɨ kɨvɨ ta iyo kɨvɨ tuku <hesitation> chachi‑ndi loꞌo kalu ndɨvɨ kɨvɨ ñiꞌi‑ndi nuu iin loꞌo kuñu hndɨkɨ tuku takuan‑ñi ta chachi‑ndi layi layi ityiꞌyo tyiꞌyo vaꞌa satyiꞌyo vaꞌa‑chi sa layɨ‑chi xita ta ndiso‑ndi iin loꞌo xuꞌun chika chiꞌi‑ndi nuu tyiñu tyi iyo kuaꞌa ityi‑ndi ndutya ta sata‑ndi nuu ndu bote ndutya koꞌo‑ndi a ikuu nuu ndutya vichin a ikuu nuu jugu chiꞌi‑ndi takuan‑ñi chika‑ndi tandɨꞌɨ kɨvɨ nuu tyiñu ta makuu koꞌo minuu‑ndi tyi tu uñi‑ndi ndyachika taꞌan‑chi sata‑ndi ndu uñi taꞌan ndutya vichin ta koꞌo‑ndi ndu uñi taꞌan‑ndi tyi ña vaꞌa kaa nuu koꞌo‑ndi miñi‑ndi ndutya vichin tyi inka tuku ñiyɨvɨ tyi ñiyɨvɨ ndyachika chiꞌin‑ndi sskk cha chika chiꞌin sɨtyiñu‑ndi ndyeꞌe‑chi nuu chiꞌi‑ndi ta ña ñaꞌñi chaꞌa‑ndi koꞌo‑chi ñavaꞌa tuku tuu ta yukuan saꞌa ña chikan ama‑ndi cha koꞌo minuu‑ndi tyi <hesitation> ndu uñi taꞌan‑ndi chiꞌi ta takuan iin tuku <hesitation> ikichaꞌi chike veꞌe ñuꞌun aa tyi. Ñiꞌi loko kuaxaan viciu yindaꞌi takɨvɨ ta kichaꞌi chike veꞌe ñuꞌu ta <hesitation> ndyoo sanduvaꞌa isanduvaꞌa‑ra ame vityin ñachiꞌke ndixi ña chaꞌmi‑ke inu ta vaꞌa kuñi saꞌa ndyoo tyi isanduu inakatya‑ra ame tɨndɨꞌɨ cha saꞌi tɨkɨvɨ ñasaꞌa‑ke vityin yukuan kuu cha vaꞌa sɨɨ kuñi ndyichi‑ke satyiñi tyi chike chiꞌin ss kɨchi veꞌe ñuꞌun chiñi soꞌi tuꞌun ndyoo kaꞌa‑chi ta tyai xiñi ta tyai ame nuu kaꞌan‑chi tyi kuñi cha ndaa kaꞌin tyi kuꞌi ichai ta vichin induvaꞌi ta <noise> ñakuñi <hesitation> kuchi‑ke chiꞌin tuꞌun tuꞌun chika serviciu kuñi soꞌo tuꞌun ndyoo tyeꞌen tyi koto suu nandichi tuku kueꞌe ta cha kuñi kuꞌun kueꞌe tɨndɨꞌɨ tyempu kuñi tyi kuñi nukundya vaꞌi vityi ñatuu ñasɨꞌɨ sutyi koo ndyoo kua kuaꞌa‑ra nuu ñasɨꞌɨ kuakoo maa ñasɨꞌɨ tyan isa katyi maa‑ra chiꞌin chiꞌin tuꞌun xiñi maa‑ra nuu ta vityin tyi kuñi‑chi nunduki ityi kundya vaꞌi nunduki ityi notuꞌin chiꞌin ñiyɨvɨ chaꞌa chaꞌa nuu tuꞌun vaꞌa xiñi‑yo tuꞌun. Tuꞌun ma cha ma koꞌoka‑yo ndixi tuꞌun cha makaꞌmika‑yo inu tuꞌun cha makaꞌanka‑yo ndyevaꞌa‑ñi tuꞌun cha ma kɨꞌɨ‑ka xiñi‑yo tuꞌun ndyavaꞌa‑ñi ta <hesitation> tyindyeo chiꞌin ñiyɨvɨ kuu‑yo tuu tu takuan iyo‑chi kuñi nuu taꞌan tyindyeo chiꞌin‑chi taꞌvi‑chi xaꞌva kuu kunataꞌvi‑yo suu ii hora xaꞌva chiꞌin‑chi sakuita‑chi ñuꞌu ndya tuveꞌe‑chi kuu kusakuita‑yo itya nuu uñi kumi taꞌan carretilla tein nduvaꞌa nukundyaa‑chi ta takuan ndyeꞌe‑yo tyindye taꞌan‑yo chio tu takuan yuꞌu tuku takuan saꞌi sss iyo ñuꞌu tuveꞌi ta kuñi sakuite kuu kutyindyee‑chi chiꞌin o kuu maa kusakuita‑chi tya nuu uñi kumi taꞌan cartilla ta kunuꞌu‑chi tu kuñi‑chi sutyi nuu kuñi ndyoo tyi cha cha tyindyee‑chi iin loꞌo chiꞌin ta kueꞌa kueꞌe vasu nuu ndutya vichin koꞌo‑chi anuu bote ndutya koꞌo‑chi ta takuan ñi <hesitation> kundyachika‑yo nduku‑yo tuꞌun tuꞌun vaꞌa takuan kuñi‑chi tyi nduvii iyo xiñi‑yo ña chañi iñika‑yo cha minuñi‑yo ndyachika tyi tuku uu taꞌan uñi taꞌan‑yo kuu tyi kuñi‑yo kuñi taꞌa‑yo chii maa‑yo nuu ta kaꞌan ñiyɨvɨ takuan tyi tyindyee loꞌo chiꞌin tyi ityan isa koo tuku maa chaa. Kuu ndyiko‑yo xaꞌva veꞌun ta tyindyeei loꞌo chiu kaꞌan‑chi aan kuu tann- kee tuku yuꞌu ta chaꞌin chiꞌin chi nuu tyindyei iin loꞌo chiꞌi‑chi ta kɨvɨ tandɨꞌɨ kɨvɨ kɨvɨ nduchaa kuiya iya tyi mañi maa viko kaꞌan maa ñiyɨvɨ saꞌa‑chi saꞌa‑chi suvi saꞌa‑chi posoli saꞌa‑chi saꞌa‑chi muli sata‑chi saꞌa‑chi paan satachi pastel saa viko‑chi nuu ta iyo yo vaꞌa kuñi vaꞌa kuñi‑yo tyi kuasaꞌa‑chi viko tyi kua saꞌa‑chi kua kuakuaꞌa‑chi nuu pedasu pastel kachi‑yo ta chachi‑yo chiꞌin‑chi tyi ndyao chiꞌin‑chi nuu tu takuan ñiyɨvɨ nakaꞌan chiꞌin‑yo kuꞌu‑yo nuu viko nuu ndya‑chi kuu kuꞌun‑yo kuka‑chi‑yo vasu nuu pedasu pastel nuundyaa‑chi yoo tuku saꞌa‑yo viko kuu kichi‑chi chi loꞌo kuaꞌa kachi‑chi iin loꞌo pastel chiꞌin‑yo a ikuu chachi‑chi loꞌo nuu nuu koꞌo posoli chiꞌi‑yo nuñi chiꞌin ndɨvɨ kaꞌan maa‑yo yukuan ta viko yoo iꞌya tyi kaꞌan‑chi tyi koo vaꞌa‑yo taꞌan yoo taꞌan taꞌan kuiya chika mañi maa uchi uu yoo kuu. Tana yoo yoo ndya‑yo iꞌya tyi eneru kuu nuu ta yoo vachi tuku inka nañi‑chi jefreru nuu vachi tuku inka tuku maa yoo tandɨꞌɨ yoo mañi maa <hesitation> kuñi‑chi kundya vaꞌa‑yo chiꞌin tyiñu marzu marzu machi marzu vachi mañi maa yoo import tuꞌun vaꞌa kuu nuu ch tuꞌun vachi abri vachi vachi kaa maa yoo vachi mayu vachi vachi chikaꞌan‑chi chika kɨvɨ nu vachi yoo vachi nuu vachi juñiu ndɨꞌɨ van vachi ch kumi taꞌan vitya kumi taꞌan tataꞌan vachi iin yoo vachi vachi inka tuku yoo nuu ndɨꞌɨ van ta ñasuu yukuan kundyao ta vachi chi yaꞌa yoo abosto vachi yoo abosto vachi yoo mangu nuu chio mangu setiempre <hesitation> dia de los mangus kaꞌan maa‑yo <laughs> kɨvɨ mangu ii vachi koo mangu vachi nduku‑yo. octubre cha vachi kɨ'vɨ chɨtɨ manku va'a nu ndukuo ya'a kachio chi'in manku nodiempre vachi yoo nodiempre cha kuñi kicha'a kukuan lo'o manku van nu va'a kuñi ama‑yo tyi vachi diciempre vachi diciempre ta ndatu‑yo kutyi tɨndɨ'ɨ chɨtɨ iyo nu yutun cha'a yutun takuan tyi kachi‑yo nu kachio sɨɨ loko kuñi‑yo tyi viko kuiya chaa tye'en tyi kua'a xan ñiyɨvɨ sa'a viko kua'a xan ñiyɨvɨ sata‑chi ko'o sata‑chi taza sata‑chi ta ndukutu'un‑yo chi‑chi nandɨ'ɨ kuasa'un tyi yo kua'a ndatyiñu sata satun ka'an‑yo nu ta ñatu tyi tyaan isa kuasa'a vike lo'o tyi <hesitation> kuanducha kuiya ka'an‑chi nu ta kichun lo'o ku'va tyi kuakachi‑yo a su lo'o chika'an‑chi pastel ka'an‑chi <hesitation> ta ka'an tuyu chi'in‑chi tyi va'a‑ñi katyi ndɨka'an chaa mai ndya ve'e ndyakuan ta natu'un‑yo katyi nu ta ka'an‑chi manaa iñu chii cha‑ka'in chiun tyi kuakoo viko ve'i ta kichun kundya‑yo lo'o ku'va tyi nutu'un ta'an‑yo nandɨ'ɨ ma sa'a‑yo ka'an ka'an‑chi chii‑ndi nu ta cha'an‑ndi nuu ndyaa‑chi chachi‑ndi pozoli sa'a‑chi chachi‑ndi pastel. Chachi‑ndi, chiꞌi‑ndi cafe nuu ñaꞌa ta sa viko‑chi nuu kɨvɨ oko kumi yoo <hesitation> nduchaa kuiya iꞌya mañima viko kuu mañimaa mañimaa mañima a iyo posoli veꞌe ñiyɨvɨ tandiꞌi kuii‑chi iso taꞌan‑chi iyo iya staꞌan‑chi tyi mañimaa mañimaa iyo vaꞌa ama‑chi tyi kuñichi kaichi kuñi‑chi tyi, kusɨɨ‑chi tyi kuanakiꞌi‑chi kuiya cha kuu kuiya uu mii ndya oko uꞌun kaꞌan maa‑yo nuu ta tyi kuiya oko kumi ya tyi cha cha kuandɨꞌɨ uu mii oko kumi ta vachi uu mii oko uꞌun kuanakiꞌin chaa‑yo inka kuiya kuanakiꞌin chaa‑yo t vaꞌa saꞌa tuku ndyoo a tyi ndyoo maa‑yo tyi kumi‑ra chii‑yo chaꞌa‑ra tundyee iñi kutyakuyo kachi‑yo nandyɨꞌɨ‑maa cha ñindaꞌa‑yo tya loꞌo kuchaa yɨtɨn‑yo kachi‑yo nuu, tu yuan saꞌa taꞌan‑chi satyiñu‑yo nuu koo loꞌo cha kɨꞌɨ yɨtɨ‑yo tyi tu kuñiyo kundyaa vaꞌa‑yo tyi kuñi‑chi satyiñu‑yo ta tandyɨꞌɨ yoo tañi ikaꞌin‑ya tyi uchi uu yoo ndiso ndiso iin kuiya ta nuu uchi uu yoo yukuan kaꞌanu chio viko. Ka'nu chio viko tandɨ'ɨ ñiyɨvɨ sa'a sa'a viko ve'e‑chi ñayoñi‑chi ñasa'a viko mañi maa iyo pozoli ve'e‑chi nu oko kumi nu oko nu oko u'un nu oko iñu mañi maa sa'a‑chi sta'an‑chi ndɨ'ɨ van ta vachi tuku ma vitya satyiñu‑chi ñasatyiñu‑chi vitya viko van tyi matyiñu viko viko chachi pastel‑ñi kuu ma viko tyiñu chachi pozoli‑ñi kuu ta kuñi‑chi kundya‑yo chi'in ñɨvɨ kuu‑yo tyi vityin iyo va'a‑chi kuñi‑chi kundyaa‑chi chi'in‑yo kuñi‑chi natu'un‑chi chi'in‑yo nuu cha kɨvɨ ku'u‑chi ta ña ñakuñika‑chi natu'un‑chi chi'in‑yo ta vityin kuñio natu'un‑yo chi'in‑chi va ñava'a takuan tyi vityin vityin kuñi‑chi natu'un‑chi chi'in‑yo ta natu'un‑yo chi'in‑chi nu ku'a nuu nandɨ'ɨ ma cha‑sa'a‑yo chii‑chi tu kusatyiñuo ityan so ka'an‑yo nuu‑chi kusatyiñi ityaan maku kundyai chi'un katyio ta ñe'e sa'a kee‑chi kua'an yo'o kusatyiñu tyi xiñi vitya ta ku'von nuu ndutya vichin ko'i ka'a‑chi ta kuu‑ma tan katyi tuku yu'u ta cha'an tuku mai chasatyiñi ta <hesitation> vachi‑ka maa tu'un vitya takuan tu'un satyiñu tu'un nandɨ'ɨ maa suu‑ñi kɨvɨ loñi tuku maa. Kuñi‑chi sanduvii lo'o nuu ndyai tyi sate ndyayu sate ten kucha ndɨka iin vitya nuu ndɨka iin vitya kuñi‑chi ku'in nu xiko‑chi verdura kusate ndyityi kusate rabano nandɨ'ɨ ma kuñi‑chi kachio nuu ta teen makaka makaka makaka loko iñi‑yo nandɨ'ɨ kuasa'a‑yo xiñi vitya tyi takuan ta'an‑chi ndukuo nuu ku'a <hesitation> makunu loko‑yo chata ndyayu nu <noise> ta ka'an‑chi tyi nasa'a‑yo nasaviio chii‑yo tandɨ'ɨ tandɨ'ɨ ten kuakutyiñu‑yo cha‑kuakutyiñu‑yo iin vitya i'ya sa'a vii‑yo iin kɨvɨ ndominku kɨvɨ loñi cha indɨ'ɨ ndya chi'un tɨndɨ'ɨ cha cha‑kuakachun loñi jan martyi jan nerku jan fueve jan viañi jan sauru jan ndominku jan tyi cha indɨ'ɨ iyo tu'va nuu chasatu'von chiun nakee maa‑yo tyi minu‑ñi kɨvɨ kuñi tuku‑chi ku'un‑yo nuu xiko‑chi verdura verdura takuan tyi kundukuo cha chakutyiñu‑yo xiñi vitya ta loñi tyi kicha'a‑yo satyiñu‑yo ñatuu tyempu chio ku'un‑yo nuu ya'vi nachaa‑yo ve'e‑yo statu‑yo nandɨ'ɨ ma sa'a‑yo natu'un ta'an‑yo chi'in ñɨvɨ kuu‑yo. <hesitation> iyo tuku tyiñu kuu ku'un tuku‑yo tya lo'o nuu kuaiñi takuan ityi ndu'va jan ityi chukun jan ityi indya ndɨ'ɨ iyo maa nu ku'un‑yo tu takuan kuñi‑yo ku'un‑yo cha kana‑chi chiio kuu ku'un‑yo nu iyo tuku maa inka tuku tyiñu maa kusa'a‑yo kuu kusa'a‑yo sanduvii‑yo sɨkɨ ve'e‑yo kuu kukaa-yo sɨkɨ ve'e ta sanduvii‑yo ve'e‑yo ta chaa kɨvɨ ndominku kuñi‑chi kichio so'o‑yo tu'un ndyoo ve'e ñu'un‑yo nuu ka'an ñiyɨvɨ nuu ka'an‑chi tu'un ndyoo kuñi‑chi nduchaa ama‑yo nduchaa xiñi‑yo kuñi‑chi natyi'i‑yo ama‑yo nuu ka'an nuu ka'an‑chi tyi tu'un va'a ka'an‑chi tu'un vii ka'an‑chi tu'un ñaka'an‑chi tu'un tundo'o tu'un tu'un tu'un takuan mañi maa tu'un ndyoo ka'an‑chi ta kuñi‑chi nunduku‑yo tyi cha va'a ikuu nu ka'an‑chi tu'un takuan tyi <hesitation> cha‑sa'a‑yo takɨ́vɨ tyi ñava'a nuu ñava'a tyi maa tyiñu cha'mi maa tyiñu cha'mi inu ma tyiñu chi'i ndixi ndyaa‑yo ta ñava'a ta <laughs> vityin tyi kuñi‑chi sak sakundya'a‑yo tu'un va xiñi‑yo tyi ñasuu ma maña'ñi kɨ'ɨ yɨtɨn‑yo tu takuan na sa'a‑yo takuan tyi tandɨ'ɨ viciu van tyi ka ya'vi loko ndyaa‑chi. Ya'vi loko ndya cerveza van ya'vi loko ndya inu xan va ya'vi loko ndya inu ñava'a van tɨndɨ'ɨ mañi maa sakuita‑yo xu'un‑yo nuu mi'i ta ikuu nakachi va'a‑yo tyi natyi'i va'a‑yo yɨtɨn‑yo kuu o ku'a van tyi natyi'i va'a‑yo chiio chi‑chi chi'in ama‑yo ta tu'un ka'in ya tyi va'a tuku nuu tuku nuu konseju kuu tyi ñiyɨvɨ iyo‑yo chi'i cha'mi nuu ndyichika‑yo ñiyɨ́vɨ‑yo sutyi ñasu ñiyɨ́vɨ va'a ndyachika‑yo tyi ñiyɨ́vɨ ñiyɨ́vɨ sata‑yo cha tundo'o kuu ñiyɨ́vɨ sata‑yo kue'e kuu ñiyɨ́vɨ sata‑yo cha makoo chio kuu sanaa‑yo xu'un chi'in‑chi ta ikuu tu'un viko takuan tyi mañi maa chakachi viio kuu chakachi va'a‑yo kuu sanaa‑yo xu'un chi'in ñiyɨ́vɨ sotyi ñasa'a ñasu cha‑sakuita‑yo xu'un xu'un‑yo kuu tyi chachio chi'in‑chi chi'i‑chi ndutya vichin chi'in‑yo chi'i‑chi jugu chi'in‑yo chi'i‑yo chi'in‑chi tandɨ'ɨ <noise> va'a cha kuu <noise> tu'un konseju cha'a‑chi tyi nunduku‑yo tandɨ'ɨ‑yo chi'in ama‑yo nunduku‑yo <noise> cha‑ka'an‑chi nucha'a‑chi nuu nuu tu'un va'a takuan nuu tu'un vii kɨ'ɨ xiñi‑yo ta kɨ'ɨ ama‑yo nuu ta. Makoo iñi makoo iñi‑ka yoo cha vityin kuandɨ'ɨ xiñi vitya ta kuandɨ'ɨ vitya ta ku'un‑yo kuko'o‑yo ndixi a ku'kami‑yo inu iso ka'an‑yo chi amigu‑yo makɨ'ɨ‑ka xiñi‑yo takuan tyi cha kuu chanduvii ama‑yo nuu ta kuñi‑chi ñatyi'i va'a‑yo tɨndɨ'ɨ chasɨkɨnayo vasu iin lo'o kuu ndɨ'vɨ va'a maa tya lo'o tyi kutyiñu ityan isa koo kɨvɨ ndɨ'ɨ‑yo chii‑chi ta chito‑yo nuu ndya va'a‑chi ta kunanduku‑yo chii‑chi soko kutyiñu‑yo chii‑chi ta ta viko tye'en tyi kuñi tuku maa‑chi sana‑yo tyi kɨvɨ nducha kuiya kuu kɨvɨ nduchaa ama‑yo kuu kɨvɨ nducha kúñun‑yo kuu ta kuñi‑chi natu'un‑yo chi'in ñɨvɨ kuu‑yo tyi tu chi'i‑chi numako'o‑ka‑chi tyi sanduvii‑chi ama‑chi nu tu iyo kuatyi chii‑chi nu tyixe'e‑chi kuatyi van sakuita‑chi kuatyi van nakundyaa va'a‑chi chi'in ñɨvɨ kuu‑chi ta nutu'un vii‑chi chi'in ñɨvɨ kuu‑chi kuñi‑chi tu takuan mañi ma mañi ma tyiñu xan matyi mañi ma tyiñu tɨsɨ'ɨ ndyaa‑chi sta'an‑chi nuu ta taka'an‑yo tyi ku'von nuu tu'un ndyee iñi chií tyi kuñi nduva'i ja kee‑chi so kuu ka'un tu'un tu'un ra‑cha'nu ndyoo chii‑chi nuu ka'un. Tye'en tye'en sa'a‑yu ta ikicha'i chike van ke katyun nuu‑chi tye'en tye'en sa'i ta kicha'i chike van ja katyun nuu‑chi ta va'a katyi tuku chivan ku'un‑chi ta takuan nake'e maa <hesitation> ra‑cha'nu van ama‑chi nuu tu ñasuu ku'va chaa tuku maa‑chi kuu maku maku ña'a chaa‑chi tyi mañi maa iyo tyempu chio ta chaa‑yo tu'un tye'en nuu ta cha‑va'a sa'a tuku ñiyɨvɨ cha'a cha'a tu'un tu'un takuan tyi tyaku‑chi chi'i‑chi chi'in chi'in tu'un va'a tandɨ'ɨ tyempu chi ama‑chi ñatu‑ka tu'un tu'un kuatyi ama‑chi ñasu‑ka tu'un tɨsɨ'ɨ ama‑chi tyi chanatu'un‑chi tu'un tu'un ndyee iñi kee maa‑yo nu ta ka'an‑chi tyi ka'an maa ra‑cha'nu van tyi kuñi‑chi satyiñu‑yo ta koo kachio nuu makachio tu mastyiñu‑yo ta iyo‑yo kuvita nachaa‑yo nuu vachio nu tyiñu iyo ku'a ñacha'a iñi‑yo ñi kukutyio nu tyi kuvita‑yo iyo ku'a ña ñii ñii‑soo‑yu ñacha'an iñika‑yo ke'e‑yo tyi cha chakua'an loko ku'a cha kuñi‑yo statu tya nu nu iin ora uu ora ndɨ'ɨ van ta nakanda tuku maa‑yo ta kusa'a‑yo tandɨ'ɨ cha‑kuñi‑yo sa'a‑yo ta. kukutyio a kusu‑yo lo'o ku'a a iso kuñi maa‑yo nuu sutyi cha indɨ'ɨ cha indɨ'ɨ kɨvɨ‑yo isatyiñu‑yo chakaña‑yo ka u'un ka u'un sava iya'a ku'a chi kua'an loko sakua'yɨ loko ra‑ñava'a tyempu‑yo tyi ñanduku‑yo nuu nuu va'a kundyaa‑yo tyi suu‑ñi ma tuku maa ra‑ñava'a chasakua'yɨ tyempu‑yo tyi cha ya'a satyiñu ndɨka iin kɨvɨ ta iyo‑yo tyi kuñika‑yo sa'a‑yo satyiñu‑yo nu kuñikao tyindyee‑yo chii ta'an‑yo na ke maa‑yo ta ña makuu maku loko tyi chakuvita‑yo vachio cha cha u'vi yɨkɨ koo‑yo u'vi xiñi‑yo u'vi tandɨ'ɨ vika tu vee ndiso‑yo tyi kua'a xan chika chika iñi‑yo kua'a xan <hesitation> cha cha <hesitation> tu'un ña ñatu‑ka tu'un ndyee ama‑yo tyi <hesitation> cha ya'a satyiñu loko‑yo ta chanachaa‑yo ve'e‑yo nu ta iyo ñɨ iyo iyo‑chi ka'an tyi ña <hesitation> kutyindye ku kusakundya'un lo'o cha‑ndyaa sɨkɨ ve'e van chií kee‑chi <hesitation> kuu so ku'von lo'o statí <hesitation> a nuu oko menutu a nu uxiko minutu ta ndɨka'an kusa'i katyio sutyi kusa'a‑yo tyi ve'e‑yo kuu nuu kuñi‑yo nduva'a nukundyaa‑yo kuñi‑chi nuña nukundya‑yo. Ta vityin tyi kua‑koo nuu viko ve'e‑yo ta kuñi‑chi kundya'a tɨndɨ'ɨ cha cha ñava'a ndya tuve'e‑yo tyi tañi ñi'i kundyaa nu mesa a ñi'i kundyaa ñɨvɨ vachi vachi natu'un chi'in‑yo lo'o ku'a nu ndyaa‑yo nu ta yukuan sa'a kuñi‑chi sanduvii‑yo lo'o nundyaa‑yo tyi kuacha pastel ta kuakachio kuachaa ko'o pozoli nu mesa ta kuakachi‑yo kuanatu'un ta'an‑yo chi'in ñɨvɨ kuu‑yo kua kuanatu'un sɨɨ‑yo nakee maa‑yo kuanatu'un‑yo kuáku‑yo kuanatu'un‑yo ta natu'un maa‑yo nandɨ'ɨ ma tu'un nuu ta sɨɨ kuñi‑yo ndya‑yo natu'un‑yo chi'in ñɨvɨ kuu‑yo tyi <hesitation> ña ña iyo kue'e chi‑yo ña ña'ñi tundo'o ta'an‑yo natu'un‑yo tu'un va'a tu'un tu'un ndye‑iñi tu'un naku kuasa'a‑yo ityan naku kuasa'a‑yo isa ka'in tyi kuansanduvii lo'o chuve'i tyi kuananuña lo'o ityi tye'en tyi kua'a xan ndatyiñu ña va'a yɨ'ɨ ta kua kuanutu'in tɨndɨ'ɨ ndɨtyiñu ña va'a van ta ku kuakutyai chii‑chi iin chiyo xiin koo ku'a nanduku maa‑ndo ta yukuan kundye'e‑ndo tyi yukuan kutyai cha cha <hesitation> satyañu tya lo'o katyio. Aan va'a tan kee‑chi chachito‑chi nu ndyaa manton tɨndɨ'ɨ ndatyiñu van nuu ta takuan kuñi‑chi sa'a‑yo ta'an ta'an kusatyiñu‑yo ta ta'an nachaa‑yo ve'e‑yo tu takuan iyo cha naku kuasa'a‑yo ve'e‑yo tu takuan kuñi‑chi sa'a‑yo a ñasu so natɨ'vɨ‑yo vasu lo'o tuve'e‑yo a natɨ'vɨ‑yo lo'o chuve'e‑yo a natɨ'vɨ‑yo lo'o koredor ve'e‑yo ta kundya‑yo sa'a‑yo asu nuu ndutya sabor ko'o‑yo ndutya jamaica chiña a ndutya peru hiña a ndutya melon hiña nandɨ'ɨ‑ma chɨtɨ iñi'i nda'a‑yo icha'a ndyoo kɨ'ɨ kɨ'ɨ nunda'a‑yo ta sa'a‑yo ko'o‑yo nuu tyi maa ra‑cha'nu van kuu cha‑sa'a cha cha cha‑cha'a chio ta sa'a‑yo ko'o‑yo mañi maa tuu maa‑yo na kuñi‑chi nakañi xiñi‑yo chi'in ama‑yo chi'in xiñi‑yo ta sa'a‑yo ta ka'an‑chi nu tyi kucha'a sa'a‑yo tɨndɨ'ɨ‑yo tɨndɨ'ɨ sa'a‑yo nuu jarra a uu jarra kuchaa ko'o‑yo tu nuu uchi uu‑yo a nuu cha'un‑yo tu ñasu so ma makucha loko tyi lo'o‑ñi ndutya isa'a‑yo ta yukuan kuñi‑chi tyi tandɨ'ɨ cha‑sata‑yo ta sa'a‑yo compartir lo'o chi'in ñɨvɨ kuu‑yo a chi'in chi'in ñɨvɨ nu satyiñu‑yo. Amigu‑yo kua'a xan amigu ta kua'a xan ñɨvɨ kuu‑yo kuu iyo ve'e‑yo iyo amigu‑yo nu nusatyiñu‑yo iyo amigu‑yo nuu ndyachika‑yo iyo amigu‑yo nuu nu kua'an‑yo inka ñuu kua'a xan maa ñɨvɨ natu'un maa‑chi chi'in‑yo vasu ñanakoto‑chi chiio ta asu ñanakoto‑yo chii‑chi natu'un‑yo chi'in‑chi natu'un‑chi chi'in‑yo tyi ñachito‑yo nandɨ'ɨ iyo xiñi‑chi kuñi‑chi natu'un‑chi chi'in‑yo ta ku va'a katyi tu‑yo natu'un‑yo chi'in‑chi tyi ñasu tu'un ndyava'a‑ñi ka'an‑chi tu'un naa na ndɨ'ɨ sa'a ma‑yo ñiyɨvɨ‑yo nuu ta yukuan sa'a <hesitation> ka'in tya lo'o chii‑ndo tu'un tu'un mai tye'en tu'un ñuu mai <hesitation> ñuu <hesitation> nuu ndyai ya ta ndye'un vityin nuu martye kuu kuñi‑chi nityi'i xiñi tyi ku'in kutyiso'i tu'un ndyoo nu ka'an ñɨvɨ yukuan nuu cha'an mai ve'e ñu'un ta chaai nuu ndyaa‑chi ta ta kundyai chi'in‑chi tukuñu vityin ñerku kuu vityin kuu kɨvɨ ta'an‑chi tyiso'o‑ndi tu'un tu'un ndyoo ta cha ka'a vachi vityin ta suñi kuandoi ta kuatyiso'i nuu ka'an‑chi nandɨ'ɨ tu'un maa. Chasakua'a‑chi ta kuanaku'va‑chi chii‑ndi tyi nakɨ'ɨ nakɨ'ɨ ama‑ndi ta nakɨ'ɨ xiñi‑ndi tu'un kuaka'an‑chi ta ndɨ'ɨ ndyukuan ta kunu'un‑ndi ve'e‑ndi ñachito‑yo nandɨ'ɨ sa'a‑ndi ve'e‑ndi iyo iyo‑ndi <hesitation> iyo inka tyiñu sa'a a ikuu ku'un‑ndi inka ñuu a ikuu suñi maa ñuu maa‑ndi ya kuu ku'un‑ndi nuu nuu ve'e ñiyɨvɨ iyo ma nu ku'un‑ndi kuu ku'un‑ndi sutyi cha indɨ'ɨ ikichi‑ndi chiso'o‑ndi tu'un tu'un ika'an‑chi chi'in‑ndi tu'un kuanatu'un‑chi chi'in‑ndi ta chaa‑ndi nuu ta masa'a‑ndi cha chakuityi iñi‑ndi chii ñɨvɨ tyi asu iin lo'o ku'a sutyi kuu kundyaye kundyaa‑ndi chi'in‑chi ta naku'a‑chi tu'un chito‑chi hii‑ndi nuku'va‑chi tu'un isakua'a‑chi hii‑ndi ta nuku'a‑chi tu'un tu'un ií chii‑ndi ta ku'un‑chi ku'un ku'un‑ndi kunu'un‑ndi ve'e‑ndi ta kuxiñi‑ndi natu'un‑ndi lo'o‑ka ku'a chii ñɨvɨ kuu‑ndi ta kundyaa‑ndi statu‑ndi lo'o ndye'e‑ndi lo'o tele nandɨ'ɨ ma cha‑sa'a‑ndi nu ta. Natu'un‑ndi chi'in ñɨvɨ kuu‑ndi kusɨɨ iñi‑ndi chi'in ñɨvɨ kuu‑ndi tyi yukuan takuan ika'an ndyoo kutyakuo ñiyɨ́vɨ tyi nutu'un‑yo chi'in chi'in ta'a ndya ndyatyin‑yo ka'an‑chi ta sa'a‑yo nu tu takuan ñacha'an iñi tuku‑yo so nachá tuku maa‑yo ve'e‑yo ta ta sa'a‑yo nuu teen nandɨ'ɨ maa chañi iñi‑yo cha‑sa'a‑yo chi'in chi'in nu nu kuu ve'e‑yo takuan a ikuu kaña‑yo lo'o ku'va ta kunutu'un‑yo chi'in amigu‑yo lo'o ku'a kunatu'un‑yo chi'in naa ndɨ'ɨ ma kusa'a‑yo chi'in ñɨvɨ nukoto‑yo ta. <hesitation>